Niu no, noh main tó chá laig aí muoh mas que nada noh áh chá áh raum tsáh já lá áh cosa láh. Niu có fu níu cóh có noh táh-táh lá táh já lá éh ain tsáh báh raum tsá müh, raum tsá noh, lóh tsáh noh éh-éh laig tsá ain óho naum lá báh muo nagin tsá ñih muo gan tsá tau mo jain tsá joh main tá tó naum ní noh nóh lá bá áh ní zote áh nih oh kó no, noh cualquier níh tsi záh áh ní chá lóh tsáh záh gí ní chá laig tsáh óho naum áh ní zote noh laig tsá óho naum jóh áh loh gi tsá áh ní muo fu jo no joh chá áh lóh tsá jó no joh tó maig noh áh-áh ní jóh áh-áh ni zote tó aih tó cháh raum tsá muh raum tsa noh gí zain tsáh lóh tóh láh joh áh ní gí áh lóh tsá joh pues tó aí tó ain chá raum tsá muo chí lóh tsáh zoin tsá yaí joh, có chá lóh tsáh áh joh áh ja fu ní gi óh wi igual záh áh fu nó áh cha gi-gi já la aig muh já láh aig éh-éh trastes noh áh-áh fu ní zaíg axion áh já jo có záh gi éh zaig noh roma jó gi chíu tó cháh, cháh noh áh-áh raum tsá buh jóh áh já có gi áh fu ni zaí noh. No blanca nieves, oh gi máh muo tóh gi muh joh mah muo gi tó raum tsás trastes má muo gi tóh noh chá laig aig muo mái tó áh-áh áh zaí fu nih laig aig muo gi záh jóh laig aig muo nombre chá záh noh la có, có fu ní záh áh zaíh ariel móh záh áh zaí ace nóh záh áh zaí noh lá muo aig fu níh záh jóh laig áh maí tó raum tsá muh raum gí tsá zain áh raum tzá múh noh jó raum tsáh trastes joh bá já láh traste pero, pero noh có taum góh máh muo tó cháh noh áh raum tsáh trastes cháh áh já jo noh raum gi tsá piso jóh caig tsá múh raum tsá-rau, raum tsa piso áh fu ní áh jáh noh láh go noh áh cha-cha tó aíg fu ní chá limpieza goh cha raum-raum tsáh noh raum gi tsá cúo raum gi tsá noh raum tsá éh-éh já la cosa láh beí áh joh tó aig fu ní pe zá áh fu ní especial áh zaí salvo noh axion áh joh chá trastes especialmente chá tó já láh noh já lá uh mu jó áh fu ní cá chía jo áh gi-gi zain tsá oh gi oh gi já láh muo ñiu tsáh gi noh gi ni piso gi áh go tó maig fu ní.